Te komid shteriolo sieni na estero platiy more este ronraken raten nine koshpetun raken nillꞌ par daawn este marore na komidi na kon yiset nasaboren setnill senen setni kalden de komide setneri pues kasi rotloden este na muy na muy bru naway ninora shkldin naꞌ to buelill yi tu este nali lo ko- kombuenlio bui chicheneng teresh perdur nen guey guenley xítiush kangrate rekoskə, wlallii to komid diferente sikna to sopə ninare fría sokna este gaken moler naꞌ chichen gakzna ni gayne ni este ni gaken kwarte dru este kalin shteyi chichen tuxpav, chichenen tu rekoskete chii kongrete este te xab estens boyk nina de este mgakeni chanchina gaka da gon shnillꞌ par dawii gunalga skinalga, wlan este platiy techinanre te signato buelinnaꞌ bolbiy mutica munimas na este friz nare to rsop nale wotu bak siknare ni bruina este nare pllatiyke wla este grongre Ture este ture frute last tose rinorakre gurak raken preparar ka signa tu yinꞌ yigꞌ chen lokeꞌ chi este siknare chi ampab seknane nochenatub wgrate grekosichigꞌ aken ti llinꞌ sin necesidade to yonen de sikerasake toyoo te chigaken tenantox katen to to gatchache to daye este nake sto doy to yall to shob yinꞌ nillꞌ par dawensiꞌ de este te ties pagaken to takw to to mal- mal tosh gwaw gonite te ton pan kenense.